Suɛde a tun nɛ oyi lo o dɛmu, nii fan fan cururu a ɲu, mu zenu ɲu, an donke ho a yurɔ nɛ ɲanh, wɛwia mibin matete, nɛzi ɲan we libin matete, ho yura so ɲanh eeh ho naforo beweyi bin oro biesin a ho gazi ma petoron donh. bunh aba isituare beza.